ألاسئله هتئا اني هسأله هو ليه ب يحب الكورة واي ال ساعدو في التطور للدرجة الكبيرة لي عشان حبه للكورة هيوضح هل هو كان متفاني للعبة دي ولا عشان بتدر لي دخل وكدا زائد